Al`ada nir yare mur margha iri sar ha kareyamar mir dan are, gaskiya amda jan ɗa takir amma ɗai nya gaskiya yan tung ki sado ma i marghi amma gaskiya ata wuta anuui ɗai nya ha dinar marghi ko kuma iri dina ga ga ɗai amda ha, ago ni, naga unuwarmarghi are kana amta ha salaka ke. Iri har danadar ga gaskiya yan sai da ka sa a mwnti a yarwa aviga aso wula kamda mwa iri marghi day ngwana amvui marghi amda zuba kamda haji din, dinar iri nir marghi, nara shar shar ga are ga daci taka uwina, amta sa taka uwina kamda sa kana ago. al’ada nda gaskiya yan kwa a birge ɗa sosai gaskiya. Yandara ki wula kina ha! Sagan dama amda mwa a lardamur gan ɗa naga, amma mwada mwa amda da mwa a aviva ka marghi aran ma asali hang adaɗ nara ka duramur are, ya a ra mimid mimid gan ka ya ciri ka ashukud yaye kaya a sa nan labara a dura a are, sulai sula are wa gan mita mwa. Ki jan ɗa naga. Kamda nu kana biya nanagan amdamuran jar ta kuɗa damikata ka iri rayuwa mur nir marghi ra dam dan. Jara wul san mada mwa kwa ɗa kauyanchi ko kuma <hesitation> nam baladawu kur ko sulaka kayar kaida yarer. Kanuri ta aji kasara ampani takan ta sayadar. Amma yan ɗainyan kwa, yan yandara ki wula gaskiya bada ri sha’awa sosai. Kuma a wula amda shar tu uina are ariyan, yandara kamda mwa kithir fwa nir marghi kuma sarsara iri sarsamra ka marghi a ta, kanda tai dafar, ɗafar ago dafar marghi special kanda tai iri kulfa nda ga are kamda tai, nanda ga are shang saga gaskiya, jada sukwara mi sari ma a rayuwa ɗa, ɗai nanagan kwa nara a birze ɗa. Kuma duk amdara ta jadi marghi a adai ga kwa ja jadi mamda nu marghi special gan kwa. Ja jadi mi kamda nufi ta kir. Iri sakwarni ra kamta sama taka ɗafir gudanilsemo ke nan. Amma amda mwa hangni ta da tar apamo. Mada laɗi guda kwa, kaiabu kanan, haka marghi yamur mando hada kaisbun kwa ka mwa talala kwa de jadi kamta chukudi kamda amfani takani jan ɗar mwa taka ge. Gaskiya nagan kwa in dadi insiɗa kumi sosai, don sayamur, salaka marghi nara a birge ɗan sa hang amma a ui mwa ka san alada a lokura ka karawai daza ɗai nanagan wa, yanda kiya nga misɗakuvan a marghi ija mur sara a yariyamur sara a birge ɗan sa hang. Yandara kamda mara mthikura mu abwanda ga are ga ga ui mwa salaka kuda ja a muma wa, waiso sadi nga. Iri mig mirdi salaka anata hada nga, amta ago na. janda ga gaskiya ya jagi ye thikur iri nir abwa wur nda ga a a birge ɗa sosai. Ga ui mwa salaka kuɗa amta jadi karan ko su wa, duk sara kig mwa sai dar ta mahing laka waka jar jada mi kig mwa. Ko kuma mi kiga kwa, jar jadi sara kiga kwa. Gaskiya sai godiya. A zaman nanaga kana yandar kuya kwa ga kana marghi ata jadi mi ta msidakur marghi kur ɗa wa. Mwa, duk da dai avira ɗai kamta mwa sira ka wula ka ngadi msida kurai, lar, ita kil aivi way aye, gaskiya amma yandara ka wula kuwa yandara kamda nai labariyan ta mwa ri nsiɗa sosai. Don kam da na’a labara irin nsharra kamda nshar nir marghi kur nir shiya shiya, ma shiyan sa kamda naha cib, amti jimb di ji a nyadfur bulama lawan… Kamdara fada <hesitation> nkwaii taka duri shiri amtara fila kan da nan, kamda mwa murna akama kir mitha kamda nu kama amdagan amruir marghi kur. amta fila, <noise> amda da la ɓaɓai ta shi wa, amta laji saga dinala shar shar ɗainya biya, a fotowan dai a ui gadandaji wa ɗai biya yan nara ki agon, akso ka kwa gaskiya makana har manda mwa kwa har amda gayyata ɗa kiya tara kiya wula san a nai slanwa sosai. Kuma njair marghiyaman yan ya, ya murna takan kamdo yaiɗa. a huɗa marghi, adai marghigamur gaskiya ya ui ngala yare ɗa kana ka kalda yare laka anja naga ya chimba ari, ko kuma yaro gan dai to fi mwa msiɗari a rayuwan yaui yarda ki kalda wa gaskiya.